אני כנג׳בּל תכון ענדי תזוויד מכיוכ’פיש דיאל ביצה חית אלביצה מוטנאוה תقدر תכון מאלחה נבטיה בלהם ולא דג’אג’ וחתא ג’יר בלהחקדר, יעני מקתמלש מינא בקלווה, תقدر תכל לה חתה פי אלפתור ולא אלעשא. האיסקרים בנין ולקין ג’יר חלוה, מייקדרש יעוז ווג’בה כמלה.